أنا طبعا <hesitation> من الناس اللي ما يحبون الحر أبدا، فأنا شايفة إنه أفظل أو تعتبر الدرجة- درجة الحرارة ال- المثلى في الليل تكون خمسطعشر، ودرجة الحرارة المثلى في النهار أشوفها إن أفظل شي تكون تسعطعشر، عشرين ما تزيد عن كذا.